Fandrahoana <hesitation> coco aminà <hesitation> resaka hanina ndraika: <hesitation> ohatra hoe andrahoana vary izy a, atao sira bitika de i ranon'ny coco igny a fiazana andrahoana vary, na ohatra hoe andrahoana ro a: ravin-kazaha atao au coco na hoe andrahoana laoka, laoka avy endasina de sautena de ranony igny a andrahoana ananjy avy akeo.